Tawo sa yi anabe ma nigo kobo ani be bilda na zikuta na za Jerusalem yaibu wur dutabaya yi a tab-mir ba aribu yessuna na ina zikita niza ni dwamayina zikita ni dwu nyi yueana na ziki ta nidwa tatamhahi dutabe a zibbe yuna, na zikita ni ze yaih pahatitayi a dauruna, haga nani wulaga tina dwa paha titi ha lakikar kwanwini ga nani mu yir ma du na nyuiz ma dau nakikamu rida, nam ara nanye hani yuwa yina tama wani hani yuwa yina intumanye ta na fa kobo na zaa Jerusalem a tomirimi ba arbe tom hilimina, tana za yuwo tana dwa na nyina mha yuwo na mara shihaya yibbea ayuwo ih ba tuwonituwa bu yayuwo hagin bima yuga shiye tuwo bu yayuwo ha gun sehayuga na zikitana lah, ke sehihamna ba zir wu bimwa bu hagan sehayu ga hiba dauna na photana na zikitana dwa yayuwo. Na zikita ni dwa ya ie dutabaya a zir nyilwuwa na yina bukumbu nyilwu wamna ni fir tabkina azi kir wuriwubina ibi haa na mwora ya ina dwamuwa yuna na mara shihihawuwa ana fa halawa na kuromuwa na mara yibiba nya na ie ih ba zee ayuna, nani butuwa bu yayu hagen guteyu gana be yayu hagan nya jaba ayu na ya nyaga na ziki tana za yu na maramuwa ar hanyi bwobe kumola hanyi shiga ziekei na na duwo na ih ih a datirna ibi na zika tana fa baa shigura a tumumanyi na za Jerusalem yalba arbu Jerusalem na yir duwoye hani arbu ursha lima bu yal kufir tabku nal kurya libina na zikita na za tomura boofarka ya ih kanu ba ara nya bu America - America ya America na zikitana na zayuwo, ya America tabu tuwo bu kam bayu wo biba-baa gana bu hagi yir na shuyega bubu bala twukea bube dauye muma zeeri ma duna naa mam dawa koboho nye. Hani yuwo tama wani bu yayu zwai bida bu ma timara muna, hagan shiba tayugee in dumokea biba zu bu nigi kwarka bamna ni du boofarta nyi kwarma mamna nyina mi batu boo swete ben ji yibdi ha jee gha-ya zawiwe ba zu wamna nyina ih butu boo sweeka bin zinidi a daha ga a zegana abu toma mabu bi zir tamkuwa, nyina bukum ihbe yabuna yuwo hani zewu-tuma tana za yuwo na dwa na mara shiwuwabo ar dwa dwa langiwa baa bunab zee bah-kam birkha bu zee nab wun subyorea zi nab jiyiwo bah kam birku-birka anyi anama nigo bah-da yanakwi eh na ar ihbine na ziki tana za yuwo na eh ee hayi zi ra wuna nyina ih natuta na mara shiwuwabuwa a banana zee ma nya a dami---to wussa. A-nye gwamena in mukera enbe ya eh na kabna eba na ya lakarkar helen weya a two mer pe, beba je chenwana wamnana nyina yibabe mwarka dunyi hana galamna. Ar dwa ya ya mara nya, ayuwa muna nama gwanga ma. Ma saga nyaka gara chenye jo ban bumura in myaka saka ma kurgengara nab deshelen balale haga yegana. Ma tena ma yambaw wa kabra toh nye galaikake nye na gwasta yambo in nego bala naje <hesitation> a Jerusallem, na dwe na'eh duntabai aje a yu na in nuula lannyi in bwanaun hama na gwal yambawa dunyi in jo chen wamna a nie nyie. Nane dwa ya eh ho kam sinki-sinki frama a jowa ye ajo ba fro a delleh nya na na ja Amerika nana dwe ya eh yibe baye yambo nab wa hama, danga hama, chen hanu ba jir frama babu fram mer a delleh nyana beken eni.